Lesdi ndiya, ko ɗum wi’ata ndaa civilisation nduu waali, kañnju waɗi florisin hakkunde duuɓi ujineeje nayi e temetee tati yaago ujineeje ngo e temetee tati ko hewta wargo annabi Iisaa, kañnju woni finatawa ɗum fariko ɗum ndee.